ⴽⵓⴷⵉⵢⴻⵙ ⵜⴰⴷⴰⵏo ⵎⴰⵏⴻⵏ ⵎⴰⵜⴻⵜⵜⴰ ⵙoⴼⴼⴰ ⴷoⵏⴰⵎ ⴼⵓⵔⵜⴰⴷⴰ ⵏⴻⵎ ⵏⴰⵇⵇⴰ ⵙⵓⴼ ⴼⵓⵔⵜⴰ ⴷⴰ ⵔⴰⵇⵇ ⴷⵉⵡⴰⵏⴻ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⴼoⴷⴻⵔⴰⵜⵜⴻⵀⵉ ⵢⴻⵜⵜⵉ ⴽⵓⴷⵉⵔⵉⵜ ⵜⵉⵀⴰ ⴽⵓⴷⴰⵔⴰ ⵀⵉⵢⵢⴻ ⵎⴰⵔⴰⵀⵉⴽ ⴽⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵓⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵓⵇⴰⵏⵏⴻ ⵀⴰⵍ ⵍⴻ ⴽⴰⵔⴰⵜ ⵀⵉⵜⵉ ⵜⴰⵔⴰⵜⵜⴰⵇ ⵀⴰⵍⴰ ⵉⵏ ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏ ⴷⴰⵇ ⵀⵓⵔⴻ ⵙⴰⵜⴻ ⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏⵉ.ⵢⵉ ⵇⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵓ ⵇⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⴻⵜⵜⵉⴻⵜ.